Pues jue dun ya yaj kayap myaja mop je'e mëk jedun maja yejpë bi'i t'sëp kanë jebik dun kayëptyam bi'i muk ni'iy kusekxpë jamun jamun je'e dun maja yëjpë.